ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है। ऑक्टोपस में हड्डी ना पाए जायल ऑक्टोपस गोल होयल। ऑक्टोपस में बहुत भुजा होयल। उम्य खून चूसे वाला डिस्क पाए जायल। ऑक्टोपस के तीन दिल होयल। ऑक्टोपस के खून के कलर नीला होयल। ऑक्टोपस में क्रोमैटफोर पाए जायल। जेकर वजह से ओ रंग बदले में सक्षम होयल। ऑक्टोपस के पास बहुत बुद्धि होयल। एकर लगभग तीन सौ प्रजाति पाए जायल।